Le crayon de bois ndraiky ôhatra antegna te hagnagno sary e regny zao matetiky fa- fang- fampiasan'olo aminazy, ôhatra hoe magnagno sary amy taratasy regny igny izy karakarazany kara stylo koa fa izy fô mety fafagna, izy fa kôfa mamafa izy mamafa amy gomme.